هختار انا انا يكون عندى القدرة للتحدث مع نفسى فى المستقبل علشان اقدر ان انا اخطط -ط اه <hesitation> مع نفسة, اشوف ازاى ان انا اقدر اطور نفسى, اشوف ازاى انا ايه اللى انا هعمله فى المستقبل, فاقدر ان انا اعمله دلوقتى فا يساعدنى لما اوصل للمستقبل, فا دا بالنبالى هيكون احسن, لان الماضى خلاص خلص مش هقدر ان انا اغير فيه حاجة